اللون الأحمر دايم يذكرني بالجوة والشجاعة، هو لون الحب بسبعد يرمز للخطر أحيانًا أول ما أشوفه أتذكر النار والحرارة، وأحيانًا أتذكر الدم، هو لون دايمًا يعطيك إحساس جوي.